اعدل الكرسي بتاعه باش يكون هو مرتاح لما يركب على الدراجة التوازن خليه بس يلقى التوازن بتاعها في البداية الدواس يعني الدواسات الجوز يمين ويسار دربه عليهم وساعده يعني باش مايطيحش وشو والصبر لازم يحاول مرة واثنين وثلاثة لين ما يتعلم